نحب نطهو و ناكل في الدار أكثر باش نحس براحه أكبر و تكون الأكل على كيفي زادا كي تطبخ في الدار تكون عارف مكونات الأكله و تحضرها الطريقه لأنت تحبها أما المطاعم تكون لذيذه في بعض الأحيان أما مافيش كيف الدار، الدار حاجة باهيه.